Este kadanguana han <hesitation> moli le dicen asi esté, <hesitation> kadanguana moli, he tión teño kena huajillo ajó pinakin, luandú yukuxakenó, kó moli kano xakanúu muli tión moli koño kuchí té xúi xakéto ese es lo que se.